Ny anjara asan'ny amboadia amy fiarovana ny tontolo iaignana de <hesitation> amboadia afaka miaro etiala satria misy olona ôhatra andeha <hesitation> an-droba etiala de izy afaka miaro masiàka izy de sy de ediran olona etiala de afaka miaro biby namany koa izy raha ôhatra hoe misy olona andeha anafika biby regny de izy magnampy miaro ny biby namany.